एबे बहुते किसिम क रङका नाउ कहले जौत तोर ओकरमा कस्नुक हसइ एगुणा लाल रङ हसइ । हसे उअ छणके तोर पियार रङ हसइ ओकर्हुम एबे तोर गोरहर रङ फेरी हसइ । हसे उअ छणके एबे तोर कस्नुक एगुणा कारीय रङ हसइ, हसे हरद्यार रङ हसइ । हसे एगुणा हरियार रङ फेरी हसइ । एबे उहो छाणके एगुणा तोर कस्नुक धुसर रङ फेरी हसइ । हसे उअ छाणके तोर एगुणा कस्नुक चिटफिटरार रङ फेरी हसइ नाही ।